<hesitation> Nimba ndakhava nende amang’ondo saa yino, si ndakhekomba <hesitation> njekho oluchendo. Noluchendo luno si ndakho komba. Nje oluchendo iwa khukhola tsimbi tawe. Ndakhekomba, nje muluchendo iwo evunyole, nzie khukonya hango wandalekha, ha ndali ndatekha mani ni khuama ni kwicha muscheme. Rangier vwene irya sikira niye oli nende ovuhasana. Lya khaviri ndakharulao ndakhakonyakho avail khusikalayo ne khandi nzia khukonya hango handarula ninzya nindekha mukitsi kundi. Na nakhola hango wefwe njicha khumanyilisia vwa avana vefwe vamenyile, omulembe kwa vali nakwo. Ni vali nende ovwakhauni, ndeme akhulera avuhambani akariavwe, okhusira muno avana vefwe vasiani ndeme okhulera omulembe akari echinyumba chiavwe. Ma ndeme khuvalola ombu mumakhuva kosi vetsomie nyasaye khandi varamlekha tawe khandi vatsie mulikanisa lilye. Ma mbole mbu nivasiri okhola mulimo kwosi muchinyumba chiavwe, vavetsenge avanyela khuva nivara nyasaye wakhuranga muvulamu vwave ne nyasaye alavakhola kosi kavanaya muvulamu vwave.